<hesitation> nimugamba anganyire, <hesitation> mbiire ntakigendereire, <hesitation> nimusaba ekiganyiro nimugamba kakuba esaati eba eyiragwiire, nimugamba ninsobola kugisasula <hesitation> baitu nimugamba anganyire habwokuba tikiri kigendererwa kyange kumuseesera caayi.